<noise> ti tambor xgitsna zën minn chop paliy, xgits minn lëd gunu xc̲h̲aꞌ xc̲h̲aꞌ tsiy gunu ndip, guꞌn xka nak tambor, xka c̲h̲uꞌnnbeyná tambor. <noise>